ପ୍ଲେଟ ପ୍ରକାରର ଏବଂଗ ଜାଵହର ଡିନର ପ୍ଲେଟ ମୁଖ୍ଷବୋଜନା ପାଈଂ ସାଲାଡ ପ୍ଲେଟ ସାଲାଡ ଏବଂଗ ହାଲୋକା ଖାରବ୍ଯୋ ପାଈଂ ସୂପ ବାଉଲ ସୂପ, ଦାଲ ଇତ୍ଯାଦୀ ପାଈଂ <hesitation> ଡିଜର୍ଟ ପ୍ଲେଟ, ମିଥା, କେକ ଇତ୍ଯାଦୀ ପାଈଂ।